Xhilojan ninu natuu, uinixo xhin ta'í luna nikelexoté natuinexo té tajan híle ju, natu inixote xhí, koni ku kuxo'o yuxni ixla'a axuanx <hesitation> inakanatu inixoté la'a té janxo xhiná kuu, nono kukuxo luu lujanta kuililuta kuina na nji lajan niyon natuini xhixi jan titalujal nikon xhikutexhi, yo'o onrete natu ini xhixini lonikan nikan xhité teluan'ni ninga ngani nanc <hesitation> xni, despues tinina ñakuxhinatuin inxhiteko ña konamodo xhiyaka.